कम्प्युटरले सब भन्दा पहिलात बाइर भयाका चिज ज्या छन ति डाटालाई लिदो छ, लिसक्यापछि त्यइलाई हेर्न्या मिलाउन्या काम गद्दो छ भन्यापछि त्यो मिलाईसक्या पछी चाइ तिनुलाई ठ्क्क मिलाईखेर बाइर दिन्या देखाउन्या काम गद्दो छ । जसै हाम्रा कम्प्युटरले केइ केइ भिडीया केइ तस्बिर जो फोटा हुदा छन फोटा केइ, डकोमेन्ट, कागजपत्रहरु भित्र लिन्या ,भित्र लियापछि त्यइलाई मिलाउन्या मिलाइ सक्यापछि अत्यइलाई चाइ बाइर देखाउन्या काम गद्दो छ जसो मुलाई लाग्दो छ ।